والله صراحة بفضل استكشاف الفضاء الفضاء واسع ومليان غموض كل شي فيه جديد ولازال العالم يكتشف اسراره الفضاء يمثل لي الحدود الاخيرة اللى البشرية تتطلع عشان تسكتشفها المحيط برضو مليان اسرار لكن الفضاء عنده إثارة اكبر لانه بعيد وغامض اكثر